Wa mini <noise> mikən təsəgə məkəre rekə kimrə zum kən gani yari mə pe mə bə azumi məkən bə azumi rə anaren tare nəkə məkən bə azumi rə anare tare ba zum remren vasərəgə yari ɓikini yari ɓikini nəkə ba zum kən ge mə gaw mə bə aduwa məni mə gaw mo mə gaw səm səm səm səm nisə yari kay ka za sə rem pasəga to yaw yaru kaw i dan i pasə pan yaw kinu i za itə in mikə be ge mə gen bə sə gi pa ya mə gaw səm səm sə may kən za ay mən gaw zokə manirə mokə i roydə roydəl damrə pa ay ba zum məkən bə azumi rə aanre tare nəkə məre re oykə yari ba zum reni ren vasəgə yari mani mani ɓikini sə ire gawkə malu sə ire reƙasə ire ko aya roydəl ini re zakə mal ire rekə bisara tamrə dam mam ko wanu are ləykə in temlə rerə ama kaw i dan ninkə i ge ən gkə pasə pan yaw kinu ɓa mere ire dukə rəm roydəl kinu allə in za ikən mi mo in mə mayki shikenau i za in ən an pasu an va harka ay rera an va harka ay rera nəkə mokə in yesən yasi iyen iyen sən yasi nəkə in gam mokə mo mən tə wanu a kay məsəpa ar kay kə ka mətən mən ən bi tan ka gbəm gbəmbi tau ama məkən bə azumi mani nə temlə mal məkən təsə ba zum mə zaberem mə vasiri mi yari ɓikini rem ren vəsərəgə yari ɓikini nisə. Ire roydənəgə roydəl ini re reka mal ruyde inə mal niya ini mal ire likə malu bukə mal ən ali ba jum ar kay kay kə məkən kpi nə temlə malkə vasərənvan yare mani ɓikini mikən təsəgə wa mini mə gaw nə temlə manə rabira nisə məre gawkə rabira sə ko seɗan kare dukə naybəy mo ay ay ba jum an gəsən usoko ninkə nəkə wa mini ay re rekə kimrə mə maysu yari ɓikini nə wombəl mə gəbəl pat bajum mikə shikə mo məsəpa abə may səwsə mi shiwrə mo mən may mə vasirime wa mini kə oy yari ɓikini nisə ire gawkə roydəl ini re rekə malu ali ni ruydəl ini re rekə malu ali gaba daya hm antə ən yarikə məkən bə azumi ko wanu yarimani zum vasərəm van ɓikinin ən ay mən bə azumi rən nare tare yari zum vasərəm van yari ay nəkə ire ruydəgə malu mənvə mə́nbə́ shakkarə mən bə shakka kə to wanə səwrə mə kən bə azumi mani rə anare tare sali məre zum vasən van yari mani ɓikini məre ire likə malo ibu malu ii kay koniya bə i re rekə malu, udi ire malu nə pila ire rekə malu zum kən ge wanə səw sə ka shedən kə tə ən be be re likə nasara sə am parə zum kən ge kə wanu səwrə gam zum nə ur kaykə ən mə si ben məsəpa məkən si ben məsəpa ni ko wanu shedan are metəgərə sə ka li nasara rə garu zum rem ren vasəgə ya rin mani məkən bə azumi rə anare nare dən tare shikenan məre oykə yari mani ɓikini ən ay sə. Ire ruydəgə maw ay ire re kə maway wanu səwsə mi re təkərə ba zum nəkə may sən mə oy yari ɓikini ire ruydəgə maw ire rekə aya maw ko udi ko aya ko gomnati tumsərə pat ikə aykə pat ire rekə malu roydəl urka tə in bibən mo bə ma bibən. Urka tə ən bukumsə mo bə matə ma bukumsən kə tə ən kay dan anire ay gabaɗay ire rekə malu wanə səwsə ire bəkə gə ur i sə seɗan ka li nasara ipa kə səwrə gam nəkə ni in si be be ba zum məsəpa in be bə tomsə bekə beren bəkə tomsə bekə beren bəkə tomsə zum am kə a be wase abe bomboyrə bellema mikə tə ən be may sə be en mari ay bekə be en marirə zum remren gakə yari mani ɓikini mə gaw nə aduwa məkən bə aduwa nə azumi namya bə mə gawnə aduwa nə azumi mo kə namya bə mə rə mə pey mə sə ba zum mərə mə pey mə təsə ba zum mərə məpey mə təsə ba zum ama ba zum wan remə vasə nəgə yarimani ɓikini məkən bə azumi məni zum rem ren kamsəgə yari mani ɓi kini sə ire rekə malu ire rundəgə malu ire likə malu ire bukə malu ay ba zum bə kə may səm yari ɓikini nisə ili malu ibu malu ay sə wan nəlle ni ən ani <noise> mowa yari bəkə məkə re bəwkə ki məkə ge ki mən zo womrə mən zo miya rə mokə mə zo kə man ki aykə hakilo daŋ ya ko hakilo səwrəya ko giya ya ama maŋ ɓaw ki sə gamnə womrə ki kə mə zo ruydəl wan nə roydəl wana. In nergə inə bə ni pinya. Mən to be zangə ki ay ma be bə berə ɓawkə ki in bi fəy min gam ki ay kə mə gaw məbə aduwa məkə bə aduwa rə anare tare mə bə azumi mani mən to ba zum mə vasiri miki ɓikini mi gew sə be ruydəl enə kə re malu ay mabu gadə ki ɓikini ki bikini nəkə bekə mi səwnə roydəllə sai mo ma təsebe məkən tə man to mən dube nə temlə malkə be rem gakə ki ɓikini. Ire mi ren dukə ə ə səwrə niya səwrə ire rekə malu zum rem ren vasərəgə ki ɓikini ay nəkə mo ay ilu malu i <hesitation> ilimalu ama may yari kay ka re ka tə ən be kə ki ay ki aykə wosibe won bekə bəsibe giya ki kə ila womrə kikə ilakə hakilo hakilo day ki iren gawkə malu hakilo səwrə, ki ire rekə malurə gawinəke ire bəkə nipini əwo əwona mən zaw mo may yari bə mə lakikə a womrə mə lakikə nə hakilo may yari bə ur bə ire malu ilu malu ire malu ilu malu ire malu ilu maw kpəpik ba zum wan an may sə məkən bə azumi məni rem vasərəgə ki ɓikimin ay sə ire gawkə maw ən ur aykə ənkə ən ɓaw ki nə gaw ni ay ya ur kay kə azumi wan an daysi azumi a daysə nəkə mo ki mən bə azumi mo yari an bə azumi in gaw kap ko wanə səwrə mo may yari ay bə mə gaw nə ɓetəm məda nə likə. Shefene nettə gomzokə yale niya pat dawamon zokə pa mən sendunu nə na wani nə ba wani kə wan an nə gomzokə nə niya pat da ur mo may yari ay zokəl pa gam mo may yari zokəpa nəkə mo man sendu nə na wani nə ba wani ay naybi səwsə ka tə ən mire ba derəkə wanu bə mi bən ka tə ən yali səwrə kə nə nabeni nə ba beni kə i yewsinkə səw danə aykə səwrə mo may yari hakiyi ay da mən zuləpaida mən zulə pa nə kə nə gom zokə nə niya pat da mən zulə pa so mo may yari bəkə mə gawnə ɓetəm mo may kibə mə gawnə ɓetəm nə betəm nəkə ire rekə mi mi səwnə ari əh ninni maa a mimi səwnə arirə ən ninri maaa mo may yaribə mən bə dəw dəw mən gam bekə waki ayə wosebe wonkə be mewkə bekə ben gewrərə aa ur mobə məre bəkə ni ainni mən ba zum mə zaberebe ki ɓikini nisə are gawnəgə malu are lunəgə malu a kir malu a pey malu sə royde enə karenə mal sə adu nə mo ani may ki bə ni ani wa yari bə ni ani məbə azumi mani məkən bə azumi mo may yari mən bə azumi temlə manə may ki ay ka kay kaw i law bə i oyrə be zum an ga be ki beni ən ay be be ge wanə nipinə ɗáw ɗáw ɗáw anikə mi gerə ka gaw nə gan ki wani may ən ay ənbi nə yari wani may ənbi so a wanə gənə sə mire təkərə, paga mi tə ani ba zum kə pasə nay pa wa yari bə ki gaw nə ki ɓikini waki bə kə bə yari bikini gam nəkə ni roydəl inə kə re malkə adu ba zum kə valle ni ən ani. Nisə nana sə kimrə pa waki nə wa yari ani. Waki nə wa yari nəkə anənəkə nisə ire roydənəgə roydəl re rekə mal ali mo wa ki bə ána nə ninkəsə mə zum rem ganəgə yari ɓikini ani mowa ki mo wa yari bə nin ani ki sə ni zum ka va sənən ki ɓikini sə ire gawkə malu sə roydəl ini ka re malu ali anna sə ən a mo mərepekə ki bikərirə kikəri ay bi tan bə kamə kam boni rəkal kə məre pekə kə ni komi rəkəl nəkə mo wa yari bə məre pekə ni bikə wurki mətə mən a aykə ki ɓikini ki kaykə wowon ən bi kən wo ən aynə kankə rydəl nə a worə mə gbu lisafi kə in wakererə kə mo wa yari ay idanə hakilo ya mə gbu lisafi rəkəl nəkə mo waki ay in wakurerə kə ida nə hakilo ya hakilo ən ay nəkə rəkəl kə may kaykə na wani nə ba wani idanə hakilo rəkəl nəkə waki nəkə hakilo səwrə wadinoko wa yari hakilo səwrə ama minkə akə elkə nə dulkə gənə kə mo məkə re pekə ki mə bə bən azumi mo məkə rakə kimrə kə mə bə bən azumi azumi nəkə urkə vasəl van wanə ɓikəl urkə gərə gən wanu ɓikən gam nəkə ni roydəl ini kə re kə mal ən ali. gam nəkə a nəsə mal ən ali gam nəkə a nəsə ən aa bekə bere ɓawkə ki naybe re bə ipe pen kihah bekə menə bə mi pegə ki ki kə mə zongə roydəl wanə nə roydəl wanə pat məkə la lan yaru ay mən pewrə ani mə pe gom zokə kə lalan kinu ay ma ani maré kimrə yari ay gbəkərə ani məre məpe gom zokə gam nəkə niya yari ay kəkən. Ki ay bəkə kəkən a gə sə may ki bə kə kə be kətərə. A gəsə may yari bə kə kəsə ən ur ay sə kə sə ka ur ay səka səka ur ay səkəsə ka a gərə mo may ki bə ni ən ani mən kəsə nisə aca <hesitation> gawni gbentulə nə ali bə i wəkən mo nə alibə i wəkən mo nə albə i wəkə mo i wəkə mo i wəkə nəm niya in gumnə mo ma tə mən be be wo woy mə wowon nəkə rəl kən za nəkə məkaln mətə məkən mətə nə kə urkə kəyi i sən awtə sə pa kə dam an to i tə ən wa gatə kəm ay an wər. May ki kə kə kpəl ay an wər ama nini a gərə mə kam roydəl nkə mə gaw roydəl ɓikəl mə gaw nə kawmanu wa wá mə gaw nə ko wanə wa 'wánəkə mo mə ren likə duniya mani nə yakəlle yaw kinu nə yaw yaru bə ila kinu kə ɓikunu ibə bən azumi nə nə kergələ mə kerken mən wayne i awkə ni pin ya naki ay mi gew gen kə ni pinya danə roydəl ɓikəl ya ko roydəl á ɓikəl lə wa yari aykə in mi ge gen mikə danə roydəl ɓikəl ya ko səw nə ɓikəl ya i mabu ire təkə ninkə nəkə mabu i tərə nəkə ikə təsən wan ɓikən monə ma tə mən bekə bəsə gi pa ya mikə mi gerə bekə yari ay kə ben be gewu to mən gekə mə pa an kə mə ɓaw komi ai nəkə rəkal kə mo bə mə ɓaw bikə. To i ettu guru in ləy ettənə re wanə kanbə səw ani sə itə goyga bərə ikə gbəy in mabu aw bə izarə gbəni kaw bə i səwrə miya səwrə ikə in ettu sə mən zawnombənə sə wáwá amə məkə ekə nə dukə gənə yaw kinu nə yaw yaru ni sə məre ɓaw nəgə ki ani mo waki bə ni məre renəgə kimrə ani mə bə bən zum tomsə zum ba zum ur tə ani daka wani aykə mə kən təkə urkə ren kam kə roydəl ɓikəl sə nisə mə re oynəgə yare mani ɓikən ay anasə ən a bekə bekə bəsə gi paya bekə zum kə niya aa zumkə ur kaykə may man naybi ɓetəm nə utəm gəri gə məkən di nə temlə manə mal məkən duwu ge ama məkə da duwrə məkə bə nəkə nə gekəl gekəl nəkə bə nəkə nə gekəl gekəl nəkə ay kə are bəkərə ba zum kə valle nin ani.